أكبر حيوان شفته في حياتي هو الدب وأنا نعرف أن الفيل هو أكبر واحد إنما عمري ما شفتك كبغا الفيل قبل، أما الدب شفت في حديقة الحيوانات كان كبير يعني كان يوقف يولي الدبلة بتاعته متاعى والعرضة متاعو ما شاء الله يتسمى سنيين يعني وبصراحة يخوف يعني ما نتخيلوش راح يتحط قدام وحتى من غير قفص.